Antegna koa andeha iasa zaigny voalohany antegna magnano akanjo mifagnaraka aminy asantegna koa andeha amboly antegna magnano ankajo ratsiratsy koa andeha bureau anao magnano akanjo mifagnaraka amijegny avakeo koa tsy adigno fitaovagna iasana akagny